Lelli walla kulle mbaɗɗi gallaaɗi huutorto gallaaɗi mun ko ngam haɓtaade, reende hoore mun kañum e ittirde leɗɗe yeeso tawi ine yiɗi ɓennude.